من الاوقات اللي كنت جدا محظوظة فيها <hesitation> وقت زواجي، لانه كان كل عيلتي، ما في ولا احد منهم ما جا، وكمان كل صحباتي كانوا موجودين معايا، وشفت فرحتهم فيني بعيونهم شخص شخص، فدي من اكثر الاوقات اللي حسيت فيها اني من جد محظوظة وانه يعني هذي نعمة.